مشان تزين هديه أول شي تجيب ورق التغليف اللي يعجبك و تقصه بحجم يناسب الهدية ، خلي عندك مساحة كافيه من كل الجهات ، بعدين تحط الهديه بالنصف و تلف الورق عليها و تثبت الاطراف بشريط لاصق و ممكن أنت تكتب كلام مع الهدية مدري شنو.